﻿Kua jaenunga mopeti arakua tuisaguevi, jukuraiyave jaeko opaete mbae yaikua vaera tenonde yayapijakata, ñamaeta jare jukuraitavi, aguiyeara yande yambavi, opaño mbaepe, jaeramoko <hesitation> yandepuere yayapijaka, opaete kia iñere, ñamoentiendeta, jukurai yande yandepuere vaera yae kua yayapo kurai, yaeka vaera mbaenunga <hesitation> solucion, mbae opaete mbae problemata, ani mbae problema ikavi yaja vaera tenonde